जु वाशिंग मशीन छिन वेते मै अगर जेते नि पता वेते समझोलू कि यू योक बिजली द्वारा चलंड वाई मशीन ची ता ये मा हम अपरा अलग-अलग कपडा अलग-अलग ढंग से द्वे सकन, वे मा पांडी डाईते अर वेमा सर्फ़ डाईते अर टाइम फिक्स करि ते कपडा हिसाब से मशीन चले सकन अर वेमा हम कपडा सूखे भी सकन, सूखे ते हम अपर जान क्वे भी धूंड चान जू जन-जन कपडा छिन कपडा हिसाब से हम मशीन यूज़ कर सकन।